Agaa, aga roira orabohara roo'ore pirubago. Pirubago ta uka boorii huku- haareero itokopapita bo rukutui, ha ita boorii huku- hareeroo bo takiriarei haia bapiaro. Bapibiru taarei kuku- haaroeroo iiroo uu pirubago. Kaitara'ita roo'ore pirubago ha ta uk- uka a kukupita kaitara- hareeroo, ori'ii'aa oo'ore bo raata a hoko- haaboroo. Ha bo raata'oro iiroo pirubago, a bisioea bisio. roira ore'oo roira soobeasooribaa a iisii hokobohara haia oo'ore boorii reeto hita boatoi bisio roiraae ore'oo'aeea roirae uu parapo'aeea kai boa pa'a'aeea a iisii hokobohara roiraarei roo'ore pirubago. Ha aripu'ita haia roo'ore pirubago ha ta oi arabaroea oo'ore bo ku'uku'u. Bo tabirirori pita birae kute- haaribori pu'a- pu'aribohara, baarii hioko'i boatoi o Rapoisi ta ahe'aea roo'ore pirubago biru boorii bo bapiarei ta tohaea roga'a boorire pia'ii haia borii bo ba- bo bapi ta taekoo- haareba baa bisii baarire ibarai subuae. Ha bo ahe'a piroo ro urirei- haabaa, eipaareha kaitara'ita uka- uka rekoreko hukusii. A bai kasibaa sa riira- riirai hokorebouba eitauroo riira ore'ooreu, ha ori 'ii'aa oo'ore bo tabiri aarei iisii aba- haaroero. Bisio bai aba'uia boorii bo takirii a kekeribohara re'uara tohaararoeri booriha bo takiriarei boorire aiopearei. Bisio bobogiriarei aba'uiaa ta bai kaisibaa sa ro kekeruu re'uara pirubago tori- haareborii boorire <hesitation> booriha aiopei boorire takiriarei. Ha ii'aa bii'eehara husiro bo husiro'oro, Bo okuu bisio aba'aea ta kekeibohara <hesitation> ae'aere- haaroerii boo'ore bo takiriarei roo'ore pirubago. Ha ori'ii'aa ore ua katara- haaroeroo ori'ii'aa oo'ore ua <hesitation> hukuroehara a kukupita roga'a, ha tae boa pa'a- haa'aaroo roo'ore pirubago are iisii aba- haa'oeroo are'ure kaitara- haaroeroo. Bisio boapa'a'aea, a bai kipibohara boo'ore uaroea boo'ore oiraarei ii husiri hioko'i sa pu'areboo ro utee'uropa boapa'a'aeea roo'ore eitaroo ta atukararebohara o ta kaire bohara ta abeea roga'a pirubago bai ta bai hokobohara ua ro kairebohara. Iisii pita aba- haa'oeroo are'ure roo'ore pirubago. Boahe'a hiokoi pirio oitaa piro piiboroo baire boori bo takirii aiopearei oiraareha roga'a oo'ore bo kai'oro roo'ore pirubago. Pirubago ore'oo'iita roga'a iiraa aripupita roga'a pita pu'aribohara bisio Roirare'uiaa bisio ta iibooe roo'ore pirubago sa aripupita pu'ariboo. Bo tabirirori bisio oirare'uiaa bisio iiboo ua roeaa pirubago haia ii husio ua huku- hararoeroo, sa ato'ato'ue sa <hesitation> birareroe haia. Ta uka akukupita ore'oo- hareroo roo'ore pirubago, boikiro, ori ii'aa ua ore'oo ua kaitara- haaroeroo. Bisio iisio reetorebaa oitaa'ita roiraba ta kaitaraehara, haia bisio bo husiri roiraarei roo'ore pirubago, bisio opa- haa'oehara bo riari pirubago boo'ore eba'itaarei bai aba'uia, a kaitaraehara hioko'i oo'ore bo kirako'o pirubago iboou oo'ore basisita hitaka bara'oo. Hioko'i saa <hesitation> a bai kasibaa sa biraae hosika'areu roo'ore pirubago. Eipaareha, a kaitaraea a uka riiriiebaa sa bai hokoruu kai sa o kekeruu oo kai o rahorahoruu oo'ore basisita bara'oro, areha iisi aba- haa'oeroo are'ure bo riari. Hioko'i ii'aa a iisii aba- haareerooo bisio basisita uu keke- kekerebaa roo'ore oitaa'ita a kaitareehara iboou. Ha ori ii'aa ua o uasi- hareeboroo oo'ore pirubago oo'ore basisita bara'oo. Roo'ore oitaa, ta tori- haaboroo. ta pu'a- haaboroo heuaaboo oirare heri'uropa roira oo'ore ei husii'oo ua bai kasiia sa bo ai'o oureu. Ha bisio ro soobeasoohua ii'aa hioko'i ua hokoebohara are'ure roo'ore pirubago ta kaitaraehara bo tabirirori sa. Poreroe baire boo'ore urii'o husiroarei. Ta boorii huku- hareeroo ro pirubago uu hakahakasi. Ori ii'aa oo'ore bo rukutu'oro pirubago uka bapi'itaarei, boikiro ta boorii huku- hareeroo bo hakahakai, kukurii subu roheoarei ua huku- haaroeroo ro pirubago. Ta uka bai huku- hareeroo ha ta opuiia hioko'i ta kekehuara oru boo papo'uu bapi'itaarei kai bo takiriarei. Ha oo'ore bo rukutu'oro rikiriki baarii bo korau ru <hesitation> ruboou ua huku- haaroeroo iiroo pirubago. Ha biki'asi'ita hitaka o biki'asi'ita iiroo ii- ii iiroo bo ke'e ta uu, oirareea roga'a bisio pita huku- haaroeroo oru roira. Ha oru biogaa bo tabirirori biogaa oitaa sa oirareroe sa oirarehuu bisio pita pu'a- haareboroo. Bo pu'abuu'oro iiroo boikiro sa ro soobeasoohuu, haia <hesitation> bo hukubuu'oro iiroo boikiro sa boa pa'aroe oitaa'ita ro kai pitee roari ha abarohe roga'a roiraire ro kai pitee. Ii'oo oo'ore bo ora'oro roo'ore pirubago.